Faa holtoroo kolɗe muuɗum. Jon kaa so koolɗe juuɗe. So koolɗe koyɗe walaa jon kaa ɗun nii non kooltorogel koorɗe. Ɗun ɗun faandoraa. <hesitation> Ɗun duu woni nafaa muuɗun <hesitation> mbawmi wiide hen ka.